நீர்வீழ்ச்சிகள் வசீகரிக்கும் இயற்கை அதிசயங்கள், அவை சக்தி, அழகு மற்றும் அமைதியின் உணர்வைத் தூண்டுகின்றன. அவர்களை நினைக்கும் போது என் நினைவுக்கு வருவது இதோ. அடுக்கு நீர் மிகவும் வெளிப்படையான அம்சம் நீர் கீழ்நோக்கி விழுகிறது, பெரும்பாலும் குறிப்பிடத்தக்க உயரத்திலிருந்து. இந்த இயக்கம் சக்திவாய்ந்த மற்றும் வியத்தகு அல்லது மென்மையான மற்றும். அமைதியானதாக இருக்கலாம். வேகமாக ஓடும் நீரின் சத்தம் விழும் நீரின் கர்ஜனை அல்லது அவசரம் ஒரு தனித்துவமான மற்றும் பெரும்பாலும் மயக்கும் ஒலி. இது ஒரு இடியுடன் கூடிய விபத்து முதல் இனிமையான முணுமுணுப்பு வரை இருக்கலாம். மூடுபனி மற்றும் தெளிப்பு நீர் கீழே உள்ள பாறைகளைத் தாக்கும்போது நீர்வீழ்ச்சிகள் பெரும்பாலும் மூடுபனி அல்லது தெளிப்பை உருவாக்குகின்றன. இது வானவில்லை உருவாக்கி உணர்ச்சி அனுபவத்தை சேர்க்கும். இயற்கை அழகு நீர்வீழ்ச்சிகள் பெரும்பாலும் காடுகள், மலைகள் அல்லது பள்ளத்தாக்குகளால் சூழப்பட்ட அதிர்ச்சியூட்டும் இயற்கை அமைப்புகளில் அமைந்துள்ளன. அவை நிலப்பரப்பின் அழகை மேம்படுத்துகின்றன.